Ny hanina nohaniko farany ndraika a dia ron'ananambo nafangaroko ôragna. Dia ny fomba fandrahoako anazy zany a pitihiko aloha ny ananambo pitihiko bitabita dia vita tanteraka iny dia alaiko koa ny ôragna dia tapahako ny lohany maranitra iny dia sasana tsara dia avy eo magnano saosy voatabia sy tongolo aho dia ampiako voampoa nenà no afangaroko anazy dia endasiko ekany ny saosy voatabia miaraka amin'ny voampoa; malemilemy iny izay vao harotsako ny ôragna dia apetrako elaela bitaka ao dia afaka masamasaka kely iny izy dia arotsako amin'izay ny ananambo dia ataoko somary mantamanta ny pôziny ananambo fa tsy ataoko malemy be loatra dia zay ny fomba fanaovako anazy.